Lafa misy rahategna hovelabelary manoloa ny olo maro da volohany tegna zay mila mioma aratsay, ara moraly heky aloha, faha roa ny raha niveabelary manoloa ny olo zao moa raha fa nomanintegna aby zao efa vita soa aby, tsy misimisy diso koa. La fahatelo manaraky anizay, mitsara soa lafa man-manoloa olo sasy mia matoky tegna soa la, atao zany izay ahahasoa ny raha ho velabelarintegna igny.